<hesitation> Enunyanya ya, ne machine nyanɛ tsã nye ya nye me kpɔ kpɔɛ, ye nye me nyɛ tsa kpɔ, ye me kpɔ va koƒe yi me ne nyea mele le fiya ka, nye magblɔ be machine nyanua ele mìɔ mìa de le fiya fia meɖe le zãzaŋua, eya nye me kpɔ kpɔe le ameɖokpo gbɔ haɖe o. Kpoa mìɔ mìa gbɔa, mì kuna tsi kɔna ɖe ayawo gbã me, ne eku tsi kɔɖe ayawo gbã mea, yea tsɔ aɖi, ya tsɔ nunyanya axɔ de etsia me. Ne etsɔ nua de tsime ne ekpɔ be enua ba fiɖe eƒoɖi gloa, ya tsɔ aɖi alili ɖe fima ne enua, ya tugui le alɔ nu anyaɛ, anyaɛ nyuiɖe. Ne eɖe le tsi ma mea, ya gba do aɖifutsi bu, agba de me le fima agba wɔ numa. Ne zi etɔ̃, zi ene dzie enua ɖi ɖoa, ye ava kpatchaɛ aha shia. Manyaɛ ɖeka le tsi ɖeka me kpoa aha shia o. Nene ye mìɔ mì nyana enua ye kema, kpoa machine be nunyanya ya, nye me kpɔ nya eya kpɔ, nye me kpɔɛ tsã o looo. Avɔ ci ne nye numevɔ nɔ, ne ele zã, alea ye dzi be ne ye va tae ne ye xɔ yi afiɖea, ŋkume nenɔ si ne yea, ne mì ya nyea. mì dzina yovoɖi axa nyaɛ togbɔ be ne ŋkume ne ba zi nɛ, ne ŋgba klo. Tsaƒe nunyanya alo mì ku ɖeviwo be nuzãzã le axome ku tɔ mɔwoa, gbemeyinu ku tɔ mɔwoa, mì dzina kpevi goɖoe Tsɔ nyana ewɔ, kpevigoɖoe mì xɔ nyana wɔ ne batem ɖe ɖia le enuame, egɔme ye nye be, ne eyi gbe me ku nua, eƒonaɖi sugbɔ, kpoa ya na be ne ebe ne yea nyɛa, mì dzina kpeviɖi mì xɔ nyana ya ne batem kɔ, vɔ nenyi be edzava nya ci ne nye numevɔ ne ye, ye tsã yea tae ahayi ɖe ŋɖegbe ne ŋkume ne kɔ nɛa, mì dzina yovoɖi, mì gba dzina akɔtɔɖi, ameyibɔɖia mì gba xe nyanɛ. Kpoa ena be ne enyaɛ daɖi keŋ ne eva tsɔɛ kpoa, ŋkume zina ne avɔa. Ye kpevigoɖoa edzo klona enua, edzo klona aɖi le eme, egɔme ye be soɖa le eme kpoa ena be enua be ŋme dzo gbãna kpoa ena be mì me tsɔ nyana avɔwo ne mìa nɔ nu me ne mìa, mì me xe nyana ewo. kpoa nene mì zãna aɖiawo ma xe nyana nuawo.